तैरवा रा भी अलग-अलग गाबा हवै कै माणक सिर्फ पटलून में तैरे। कै माणक एक सूट आया करे वाणे पेरने तैरे वाणमे एक टोपी होया करे जीके ने पेरवा हु कान में पानी कोनी जावे। एक सूट हवै बनेहु तैरवा में आसानी है जावे और बनमे एक चश्मो आया करे जीके ने पेरवा हु तेरवा में आसानी है जावे जीके हु आंख में पानी कोनी जावे।